Alekoleko aloha mba mizaha film mampiomehy fa alahelo zegny tsy de zatra atao matetika amin'ny fiaignana fa le mampalahelo anie lasa hoe ôhatra hoe vehivavy miaraka mijery film aminah môko lasa mitomany izy, aha tsy mety alekoleko zavatra mampiomehy ihany ny tegna mety satria le mampimampiomehy mba mitondra hafaliagna ho an'ny <hesitation> mpijery karahan'jegny, ohatra amin'ny teatra igny alekoleko zavatra mampihomehy amin'zay <hesitation> mba voasi- mba ho voasintogno ny mpi- <hesitation> ny client mijery azy par rapport amin'ny mampalaelo lasa ranomasy aby ny sasany.